لو الإختيار عندي بختار الوظيفة إلي أحبها حتي لو راتبها منخفض. ها العمل المعطي <hesitation> العمل <hesitation> هذا الممتع يعطي الحياة طعم مختلف ، أحب إني أصحي كل يوم بحماس أكون قادر علي التعبير عن نفسي بشكل حقيقي ، الراتب العالي ما مايعوض عن الشغف ما يعطي سعادة.